Sodina an, valiha an, gitara an, piano an, amponga an, harpe an, trombone an, saxophone an, korintsana an, a <hesitation> batery